<hesitation> Ny fomba ampiasain'ny vorombola ny kolerany maro be aminanjy igny anh mba hanehoany hasaragny hoe mba hoe izany izany zaho fa zaho le vorombola aminanjy.